Jeheni na ti ósé la mé kꞌuétsíṭani nti, peloṭa ti kꞌuékjini escuela, na kꞌuétsíṭá choni pelote ṭónkotsé choni na kaín ri chájan kꞌuékji ti escuela la kꞌuétsíṭán choni na kꞌúek¿ŏna choni equipo na kuékꞌixin reta na kꞌuétsinta choni chjina ijnk hora na o̱ tꞌáxitehyé kꞌuétsíta choni na, casi kuenṭé nánó tjin kꞌuékjini escuela na puro xi̱kahó kꞌuétsíṭa choni, nkojnko ṭꞌaxrjexín choni ti escuela la ṭónkotsé choni ijnko campo chónṭa ijnko nkexro chjinaxón ti escuela na, ntaha kꞌuétsíṭa choni na, kaín choni ntiiii, kué kuékꞌiṭon kícho choni na kꞌuétsíṭan choni, naaaaa koooo, kja̱xin kꞌuétsínṭán nkojin hasta ri sin í kꞌuékjiha ri escuela na kuexeṭa choni ntaha na, kuétsíṭáka̱o kícho choni na, tinkexro ṭjacha la mé, ntiiii, ninkehó tꞌe̱nahña ndá ri ti nkexro ṭjachahya lamé kuékꞌue̱na xro̱xé kuekꞌi choni kaín choni ntaha para ixi kuekꞌichꞌehe choni convivir na kaín táha ri kꞌuékóhen ti ósé la, a̱ndá ijie na, ó a- ntsí nti siín íso, tiii sin ndasoá la ri sin chájan na hasta ri xjan ntsíntsí la. Tóxríhi̱n sin tsotsíta sin ti pelota na nkojín sin na tsítán sin futbool na, nkojín si la basket bool na, kaín sin tsiíṭán sin, nkojnko tso̱jín la ṭónkotsé sin tsíṭán sin kaín sin ti ntiii, campo na so sin la cancha na, kaín la jnkojín la chꞌéna sin equipo na hasta sátji sin ijnki tsíṭákao sin ri sin, siín ijnki a kja̱xin na, ṭjacha sin la ṭakja sin chichaon na xi̱kahó na kaín tso̱jín na, tꞌejó sin, nchekuáxixín sin tsíṭán sin kixin ri tsin jnko ña̱o nkojíj nnn nkojín actividad tꞌixin na jehe sin la ichꞌe sin participar nkojín ti nkehe kixin, kixin jína ntiiii, tsjichꞌe sin representar ti chjasin ntihi, jie la hasta chaantsíntsí na kja̱xin sin itji sin ti tsíṭán sin ijnki, ijnki sátjiko ri ìñé sin ti jehe sin, ti ijnki ntahatjitsíṭán sin na, na ṭjacha sin nkojín nkehe á chichaon na o̱ trofeo na, o̱ nkjín nkehe na siempre sátji sin na, titoe̱ha sin tsjíṭán sin na chꞌe sin practicar nkojín. Ti deporte tiii, ti nti actividad ti físico na, itsjé ixjan la hasta síntie̱ṭo na na̱xa̱ tsíṭán sin nkojín sin ó tsjíkote̱he̱ ó chónṭa sin xjan na, kjónṭé la jehe la, tꞌejó sin tsíṭán sin, nkojnko so̱jín na o̱ íxi ti ña̱o tjeóchꞌeha sin ixra̱, na ṭónkotsé sin tsjíṭán sin na, ndá ti nkojín sin ṭóxríhi̱n sokonchexroan la kja̱xin sin tꞌejó sin ntaha nchexroan sin, tjiko sin chièen sin na, tjiko sin tꞌejó sin ntaha nchexroan sin nkexrín tsíṭán nkojón ti sin na̱xa̱ kjéhya sin a, síchjin na síndoa la chájan kja̱xin, kaín táha tsjíṭán ti nnnn a̱ntsí la xjan ntsíntsí na, kasi ri ña̱o nkaya semana ri tsíṭán xjan ndá ti sin nteṭo ti sin ndoa la, ti ña̱o chꞌeha sin ixra̱ íxi ña̱o ṭo̱kꞌéhe sin mé ṭónkotsé sin tspiṭán sin kja̱xin sin, o̱ nkojín so̱jín nkojín ña̱o loguehe sin na, tꞌejó sin tsjíṭákao kíchó sin a campo na o̱ cancha tsíṭán sin ti pelota a. na xi̱kaha. Tiṭjáñahña táha ichá a̱ntsí itsjé xjan na a̱ntsí tsjé ri ndasoá a tꞌixekjan tsíṭán na ṭóxríhi̱n na ti ósé la kanhña guekꞌixin xi̱kaha a̱ndá ijie la a̱ntsí ṭóxríhin sin ti, ti tsotsíṭán sin pelota a, ti ósé la ti xjantsíntsí la, kuétsíṭăxi̱n sin líxin na ti cháandoa la carro na, o̱oo, nnnn tꞌóna sin locó chro na, tinka sín na kaín kaín táha rí kꞌuétsíṭán sin ósé kuékichꞌéna sin ti nta̱chji̱ji a líxin, nnn carro na, ṭaté sin nkojín nkehe para ṭjanchekjano̱a sin líxin tsíṭàaxi̱n sin, ndá ijie la ó a̱ntsí ó, ó kuíxinkí la ndá ri sin cháchjin na ti ósé la kꞌuétsíṭán a ti moñeka la, chꞌi, chénehe sin ké la, nn kja̱xiiin nkojín cháchjina, kꞌuétsíṭán ti nta̱chji̱ji chꞌénehe sin iké la, inta ṭꞌónexín itja la to̱té la, kaín táha kuékinchekꞌinkáya sin ika la, to̱jma̱ nakáin táha kꞌúetsíṭàxin ti cháchjin ti ósé e. Ndá ijie la ti cháchjin a nankojín la tsíṭáxi̱n sinti moñeca nomá kjánchó ó a̱ntsí ti moñeka síṭꞌaxrje na̱jió, xí, xi nti siṭóxin tꞌe̱nehe sin ti ìñé sin a tꞌe̱na nda̱chjina na o̱ ijnki, sátji sin la ó ti̱ka̱ohe sin nkojín líxin ti xje̱en sin a tsíṭáxi̱n, na kaín táha ri, nkexrin tsíṭá ti ixja, kꞌuétsíṭá ti xjantsíntsí ti ósé la ko ti ijie ó kꞌuíxinkí la jie la, hasta ri cháchjin ntsíntsí la kja̱xin tsíṭán sin ti pelota a. Kja̱xin ti ósé la mé ti chájan kuékꞌixin na mé, jimá kuékꞌóxríhi̱n sinkꞌuétsíṭán sin canica̱ la seròmpa̱ na yóyo kaín táha kuétsíṭáxi̱n sin ti ósé ti chájan ósé kuékꞌixin na kuétsíṭán sin la, ṭónkotsé sin, tsíṭán sin, ti canica na, na ko ti ntiii, tiiii ti serrómpa̱ a, nkojín sin kꞌuéchóndahya sin la kuékjeyéhe sin nkexrín kuékjichꞌéna sin. Á nta á nkeri kuékaté sin para tsochónṭa sin nkojnko sin nkojnko nkehe tsotsíṭàaxin sin, ndá ijie la kaín ti chájan, ṭꞌánkí jie la, kaínhña sin tóxríhin sin ti ntiiii, ti líxin kuekꞌixin ósé e, na nkojín sin la ó ṭóxriéha sin tsótsíṭán sin canica la, tóxriéha sin tsotsíṭán sin yóyo na ó chjinkaon sin ókjé nkehe ntii, ókjé nkehe tsotsíṭán sin, na ó kaín ti nkehe la ó tinkatꞌiṭjáña ti, tꞌátsínka ri nkojnko nánó na nkojnko ri xjan sítꞌánkí ijie la itsjé ti nkehe ó ósé la í ṭóxriènhña sin, na ti sin, chájan siín ijie la a̱ntsí ṭꞌóxríhi̱n sin tsotsíṭán sin ti pelota la jehe sin na tꞌejó sin tsíṭán sin xi̱ka íxi ri tꞌixin kia ti chjasin na, jehe la tꞌejó sin ntaha kja̱xin, nn tsíṭán sin na tsiṭáka̱o sin ti chájan tji̱xin ókjé chjasin ixi ijnki, na o̱ íjnko chjasin tji̱xi̱n na, tsjíṭáka̱o sin kixin tsjan tsjacha sin nkojín nkehe na ko. In ti sin chjin na kja̱xin xi̱kaha tsíṭán sin basketbool na jehe sin la ṭáka̱o sin ti cháchjin ókjé chjasin na kasi, siempre nkojín, nkojín sin na ṭjacha sin, nkojín, chichaon na trofeo, na kja̱xin tꞌikoni kixin ókjé chjasin na ti cháatsítsí la ó chꞌe sin practicar nkojín ijnko deporte íxin no nkojín nkehe ṭꞌátsinkexín ri tso̱jín a íxín ti patineta na jehe sin la chónṭa sin nketín tꞌejó sin nchekuaxixín sin táha la nkojín nkexro tjenki̱tsehe ti e sin a, kixin tsꞌitja sin nkexrin, itsji sin na kiii tsj tsjinkahya sin na kaín táha na, tjenko nkexro tjenki̱tsehe ti jehe ṭja̱ko̱he ti jehe sin a, na ijie ti chjasin ntihi la koha nketín, tsꞌixin tsókꞌuixin ti xjan ntsíntsi tsokuinchekuáxixín ti nkehe xi̱kaha kixin yóxihan nti̱a la koha ijnko nketín nomá. Ti sin ókjé chjasin la ti xjantsíntsí a na kaín táha ri ichꞌe sin tꞌejó sin tsíṭán sin a, naaa, ti- i, kia chjasin ntihi la ti tꞌixin ti kia la, tji̱ka̱o sin nkojín i- i, ti ka̱te̱ chro sin a na, tála ti tië ó mé ṭꞌákjen kixin tsi̱tꞌótjen ti xjanatsíntsí na, ti nkojín ti sin ndasoá na cháchjin tarisoá na, nkojín sin ntie̱ṭo kja̱xin ṭóxríhi̱n na̱xa̱ ṭóxríhi̱n sin tsi̱ṭꞌótjen sin ti ka̱te̱ la tjènka̱ sin, na ti̱ṭꞌótjen sin na tꞌejó sin ntaha, hasta tië tꞌejó sin na itji̱ ti ka̱te̱ ntaxra chro a la, ti ka̱te̱ ragón na, ti ka̱te̱ ntsíntsí ka̱te̱ ntalóto̱n chro sin a tꞌi̱ṭótjen ti xjan tsíntsí tꞌejó ntaha.